من الرياضات اللي ما اعرف لها ابدا وما اقدر العبها هي التنس. انا جدا سيئة فيها، جربت واعطيتها اكثر من فرصة، لكني ما-ما اقدر اتحكم، حاسة انه الكرة حتجي باتجاه وانا ااشر باتجاه يعني مختلف ابدا يعني ما عرفت لها.